Aku paling ngoeng hang nda'uk goreng, itu toe manga susa'n pande goreng kat hang, campur agu bawang, campur agu ruha. Terus cor- cero agu ndauk goreng, karna ndauk goreng ho'o toe manga susa keta pande'n. terus aku kole ngoeng keta kut hang le gula. Eme se- sebelum ngo kulia ko ngo kerja, one ndauk goreng agu telur ho'o toe manga susa kole pande'n, hia gampang kole kawe'n gelang kole pande'n. Poli goreng ket eme toe cero kau lite, langsung ge jadi'n toe manga beheng beheng keta, gelang kole taung ngen, karna hia gampang pande'n, toe manga.